Sj epj dj etow sor atar bi a, odzi kan no ibcsc adze a wcdze tow adze ma ayj hyew kakra. Ber a osi do a creyj hyew no, edze w'atar no bcto bea epj dj etow no, na ebjhyj ase ewc atar no yamu na etow ara ma hc no nyinara yj kamakama nna esi ne nsa nna atow, ewia nna atow no kcn nna ewie.